Secund mi al e nen 'na coza 'na coza bela perl pürtrop ënt ën mund che vivuma a fan a fan anche cule coze li, al e nen al e nen 'na coza bela, al e nen 'na coza etica, mi sicürament sun cuntrari a fe i esperiment cun cun i animai e sai nen cume a s'pösa fese, ma mi sun cuntrari